Mexico oa mokoipa siu arapotipe ,metei eta juripopa mokoi arasa pe ,iyipi tee Mexico guirajava jaeko Nueva España, jokoguirami, jokoguiramoko oyemboyao oiko vaera Mexico Hernan Cortez jaeko omofunda <noise> Mexico va kua <noise> mbia oa medellinpe <hesitation> mopeti eta irundipopa <noise> juripa pandepo arasape, jokogui omano castilleja de la cueva pe